Eritsereto hoe mipetraky agnaty tobily fitondra olo iha no tianao home gny olobe raiky gny fipetrahanao. Ino gny volagninao amindrozy?